וויזוי מ'לערנט א נייע שפראך. די בעסטע וועג וויזוי צו לערנען אי- א נייע שפראך איז ווען מ'רעדט די שפראך. א- אדער אויב מ'קען טרעפן א מענטש וואס זאל רעדן צו דיך די שפראך, און דו רעדסט צוריק- אזוי קען מען זיך אויסלערנען, אדער אויב מ'ליינט <hesitation> נגונים וואס זענען אין א אנדערע שפראך און מ'ליינט די טייטש פון עס קען מען זיך צוביסלעך זיך אויסלערנען.